इस्लाम म हरा रंग बहुत महत्वपूर्ण होएल आऊ साथ ही ओमन अपन शादी विवाह मे हरा रंग के कपड़ा पहिनने साथ हे सुबह सुबह हरा रंग के पेड़ पौधा ल देखे से आंख म तेज बघेल। हरा रंग के घास होएल आऊ पेड़ होएल आऊ पौधे।